Kire fira niphurie ikighera ni kighonu. Kighonu ni miikalie hafu chirera nayo na kighonu niyofuitori niyo miikalie vueshivona nae. Maana papa luararie voghonu fofugha ruariwe iha voghonu henaicho kighonu fukiichi naio nokichaa mana ukarera kighonu na uroo mndu ngekimbaakepembenyi amanya we mwarera iki. Henaicho kighonu mwarima ikaa na vandu vengi varu bana mukarera kighonu, ukarera na mkamalie kindo komthalai mka mka mwarera ichi waleria ichi. Henaicho lugha ya kighonu ni lugha njichaa, inyi niyo niifurie irerana na vandu va luva. naichi njingicha maana takula irindi tiochekenye nkwa rera na mndu amanya kurerie lugha njiki.